Kuloor mënko, kuloor dëfëlal ací, dëfáacal ací, ndëfël mbáan ací, ndëjinal ací, kuloor <hesitation> dënjin fáacëţan ací, isoon ací dí bewínjí, <hesitation> mëmpáţ ací dë <hesitation> iseeki kuloor <hesitation> dëfáacal, ná dënáam uloorá, ná dëtopal.